بين عالم عخالي من التلوث وعالم خالي من الفقر بنفضل انه يكون عالم خالي من الفقر والناس كلها يحبوا بعضن والناس كلك لا بأس عليهن. والناس لا قادرين يتحصلو على حاجتهم ديوع اللي يحبوه. خير من ياسر اننا نكونو عايشين في عالم خالي من التلوث اللي فما ناس قاعدة تموت الفقر ومن الجوع ومش لاقيين ما يلبسوا ومش لاقيين كيفاش يعيشوا حياة عادي. التلوث حاجة عامة عامة بدرجة